मैं तो जो है पालतू खरगोश परर‍बो चाहुंगो। क्यूंकि खरगोश देखबे म़ेयू अच्छो लागतुये साँपते साँप जो जाई अगर मैं बाय परुंगो। तो बु मोये खायउ सकतुये और जब साँप खायेलेतयु तो आदमी मरजातुये जबकि खरगोश खायेलये तो कछु फरक नाईये पडतुई। और खरगोश जोये देखबेम़ेयू अच्छो लागतुये साँप अच्छो नये लागतुयी और खरगोश जो है हमरी बात समझतुये। और मंतुये खरगोशे कछु काम बातेएदो तो खरगोश बा कामे कर देइन्तुये और खरगोश जो है धौडतु बहूत तेज है साँप तै तेज दौड़तउए। तो कबौ कहु ले जानो होये तो हम खरगोशे ले जाए सकतें आराम तै के भैया धौडले आराम तै न्जा।